Aminay aty zio, hitanao anao zany koafa tonga a bazary reny, misy tongolo vodiny, tongolo vodiny reny leroa koafa hoaninao, anao bokeo tsy miborosy nify anao bakeo miteniteny to, manao kabary anivon'olo maro eo, vavanao maimbo bakeo ai, karaha zany, iny zio mampamaimbo vava iny tongolo iny.